mɛ a nunɛ in ɓɛ in deriya va tuɓara tun in onni va farafinna tun ere mɛ in ɓɛ in va tubara tun mɛ ni deɓenu yi ta un ci bin biye in onni zun ama woro ho mɔviri jinu be oyi mina a o luwe ho <hesitation> oyi va dosose mu mawe aro te ho maviri so be ɓa tuɓara wero kolokatɛrira to o da vɛ we mu ji lo naso ma itilize nibe waati nɛ a obe ɲan ma itilize waati binnu tomu oma bena a luwera ho ji